Le tetiky tegna tsara amina fagnanaova tonotonon-kena vôlohany izy ataonao matify tsara le v fandidianao azy de izy avake alognonao amina ranontsakaitany ndraiky sira de asianao saosisaosy jiaby tianao atao aminazy de atao ambonina afo de avadibadiky matetitetiky aminjay tsy may izy sady masaka tsara le agnatiny.